اللغة الام لوالدي واجدادي طبعا هي اللغة العربية، واللغة العربية وبما تحوي من ثقافات وهوية و-وما تحوي من مميزات من حيث الادب والشعر.